Biasana te maumani iya te kalolo biasa tu begadangki bongi, biasa tette samulo pa namatama, biasa sulamangajari mamma kebongi. ` biasa engka jamanna biasa komamma si. <hesitation> biasa karua janna mammai biasa ta kotako ki to biasa karuang mami majjama iyatoke biasa anu to oh mande sibulu majjama diamamma. <hesitation> Biasa tongki sule majjama to manjio manjio mande manjio manjio raka kamarana mane mamma, iyake makale mi to mellek mi, tu manjio sarapan, manjio majjama, e tolekki bene marenu tua mamma na siduduka makale elle menjio biasa duka ke ke baine biasa to ka mamma managllei tallu jang. Na kembongi biasa karua janna na ekke anu to <hesitation> lamamma biasa Biasa pake tumai barakna atau apana raka to. Biasa te mamma tangallo biasa napakai tumai sunscreenna. Eke sisidukuka biasa na pakei, ko makalle tu millikmi, millikmimenjoi, kumande atau sarapanni. Na ko tangallomi mai biasa mamma tangallomi mane melli, mani apa najama, tubungi tu biasa mamma ko baine.